Vice', comu va? Avìa pinsatu ca è assai ca nun niscemu nsèmmula. Chi nni pensi si una di sti sirati ni videmu? Lu tempu ora è bonu, è stati, e putìssimu jiri a cenari e poi fàrini na passiata. A mia mi piacissi. Fammi sapiri...